Mba rasy aby eky koa rô zany rô, gn'aminay agny de farane rasyzany mivadiky amboa zany, fa la ohatry ka hoe sagnatria an'i zany mivadiky akonanizany zany da arahako arahako amiizay toeragny handehanany agny gn'olo lalako, ohatry zao gne zokiko igny, ze handehanan'igny arako feizay da sy sy mivovoha iaho sy raha hoe magnano oaf oaf hum da magnaraky an'azy da mipetraky sara, mety hanontany tegna izy a mba manan-kagnahy koa ty amboa ty mein sy mizaka, sy magnino.